komið þið sæl nei við erum ekki í Blóðbankanum við erum á Kjarvalsstöðum nánar tiltekið á sýningunni róf þar sem stiklað er á stóru yfir feril Haralds Jónssonar á hverju ári heldur Listasafn Reykjavíkur sýningu á Kjarvalsstöðum þar sem farið er yfir feril starfandi listamanns í ár er röðin komin að Haraldi Jónssyni sem hefur verið að í tæp þrjátíu ár við vorum með nokkra titla en náttúrulega litróf og stafróf og þessi upptalning líka þennan að vera á rófi

á rófi hvenær er maður

hann er nú dálítið spes

minn vinnustaður þetta svæði milli hins venjulega og óvenjulega Haraldur er alltaf

einhver mörk milli okkar sem manneskja og umhverfisins og hann er alltaf að skoða hvernig við tökum þetta

það eftir Harald liggja á annað hundrað verk en sýningunni er ekki skipt í tímabil heldur fjögur þemu ég persónulega vildi ekki hafa sýningu sem vörutalningu heldur einingu og búa og búa til

mengi eða orkusvið mér finnst það eru fjórir þættir sem mér finnst kjarna Harald það er líkaminn tilfinningarnar skynjunin og tungumálið það er eitt mengi af verkum sem fjalla bara um líkamann inn og út úr líkamanum eyru munnur skynfærin húðin hann fer jafnvel í gegnum húðina í verkinu

ekki bara staðið fyrir framan og spáð og spekúlerað heldur þyrfti að fara inn í verkið og læknirinn mynd í raun og veru draga blóð úr áhorfandanum og

fyrirbæri eins og skynjun þar sem við erum að tala um ljós og myrkur og liti abstrakt fyrirbæri sem eru allt í kringum okkur verkið heitir og er fullt af

íslensku súrefni og íslensku myrkri til útflutnings en þetta er framtíðin

eru inn í okkur öllum og á milli okkar og hann reynir að formgera þetta í skúlptúra eða búa

alltaf verið hugfanginn af því hvernig hvernig hið andlega ástand hefur áhrif á á efnið krumpað myrkur er dæmi um verk eftir mig

sem framkallar

alveg frá því ég var krakki og

teikninguna og henti henni eða maður sá í bíómyndum menn að skrifa ræður og

líkan af andlegu ástandi hugarástandi það bætist tungumálið sjálft sem viðfangsefni það einkennist hjá Haraldi af því

þegar við förum inn í tungumál eins og við

inn í rými inn í einhvern nýjan stað hann er að skoða börn sem eru að læra að tala börn sem eru að læra að lesa

búa til skúlptúr úr tungumálinu og þessum gömlu íslensku stöfum sem í rauninni skilgreina okkur tenging við við einangrunina og þessi þrengsli maður gæti smeygt sér eins og sýningin teygir anga sína út fyrir sýningarsalinn út í forsal Kjarvalsstaða út á og jafnvel inn á heimili við Flókagötu hér eru rauðar gardínur út í glugga og þetta er partur af sýningunni mikið rétt þegar

að hugsa um umhverfi safnsins þetta verk sem

heitir róf og er

virkja sama bil það er að segja þetta bil milli þess sem allir vegfarendur sjá og þess sem er að gerast fyrir innan þetta

samfélagsmiðlum í raun og veru

upp á eitt kvöldið og sagðist vera með sýningu á Kjarvalsstöðum og spurði hvort hann

mér fannst mjög spennandi

að vera með í þessu ég hafði aldrei heyrt um Harald

nýflutt til Íslands en að fá að vera með í myndlistarsýningu fannst mér hér verði áhorfendur sem standa út í garði og glápi inn um glugga nei nei

þeim er velkomið að standa mér finnst mjög mikilvægt í mínum verkum að vera auðskiljanlegur en ekki að